راح أقوله جرب تبدأ بشي بسيط, مثلا ترتب غرفة واحدة, او حتى ركن صغير, بعدين خلي عندك جدول يومي لتنظيف وترتيب, عشان ما تتراكم عليك الأمور, واستخدم صناديق أو أدراج عشان تحط الاشياء بأماكنها, وكل يوم قبل ما تنام حاول تترك المكان مرتب قبل النوم.